انا احب الراب <hesitation> الراب احس انه يعني جديد <hesitation> مفعم كذا بالحيوية مليان <hesitation> بالكلمات مليان بالجمل <hesitation> في تحدي ممكن واحد مثلا يتكلم عن واحد اخر او رابر يتكلم عن رابر اخر والثاني يرد عليه في في جولات كده احسه زي الشعر والجصايد الجديمة فهذا الشي يستهويني الصراحة.